kaha indikana mionha wala talaka kusam, indikana mionha wala talaka kusam. Kad di henu polushon kana sayagul mionha na fuwa himbe, man di kinu, italaka kura ungot illa sosai.